أني- أني نفضل، إني نمشي للمستقبل، بش نشوف التطورات إللي وصلت لها التكنولوجيا، بش نشوف إيش إللي هيصير نشوف إيش الأحداث إللي هتحصل في البلدان، إيش التطورات؟ نحب نعرف أخبار الناس إيش بيصير، <hesitation> إيش أى شي، وأيش العلم وصل لإيش، وهيكى يعنى.